Karmanilamp om väega lihtsa asi. Sääne väikene lambikõnõ, kohe käüväq kas patareiq vai täämbädsel pääväl saa tedä ka laatiq ja patareisid ole-i-ki vaja. Tuu om väega lihtsa.